Fomba fikarakaragna hena atao agnatina hamburger. Voalohany maloha hamburger karazagna mofo didina roa. Agnatin'ny mofo aroa igny amin'izay agnisifana hena anelanelany. Ke fikarakaragna hena atao agnatin'izy io steak na nofon-kena zegny no tsara atao agnatiny ao, na potikena ka. Potikena igny andrahoigny, atao boribory, atao fisaka, dia atao anelanelan'ny mofo aroa io ave.